Win tubain kan kugal mum kanjum woni gam nannga, gam jaɓa henndu, gam taɓo henndu, waylita ndu, ndu warta hiite laatiriyee.